Humany <hesitation> mkivarah mmnoo noenyah umeny <hesitation> gekanah huyeezeeku vandii no vanduu valaii vanduu wailombah vanduu wagazinzwah vanduu siwamenyaa kwatrah menyii na vanduu hurakoroh ndii ku unyolah mnduu noo huilah mikvah humhoo ku nimlindina nivudinguu sanaa uravukaa asubui novol <hesitation> ninyakuzia kulolah milinah kwiri mnduu huyu limomah ivendii huwenz <hesitation> mnduu eeeee <hesitation> hagendaa ndiii uwenz <hesitation> mnduu huyu agenda navuaaa kwiri hinz <hesitation> ndambolah ndayanzaa mwilwazii sanah nakivun <hesitation> sana naugendaa vamwilwanzii sanai nikivune noanganah mamirwazii akuenzaa magandah gakukukonyah' hinz <hesitation> ndayanzaa mnduu amanyii kuivikah vulai namanyaaa mnduu huyu anyalah mnduu huyu nimnduu mlai chigirah kwigizaa ling'alah vulai ling'anah hindi yenyekena huwenz <hesitation> sanaa mnduu huyu nimnduu wakorah igasii nimnduu mguruu nombah nimnduu mgataa umanye naivukah kumnduu mgataa umekalii iv <hesitation> ulatangah kuvaa mgataa hichoo sulimbolah mlitah nuuivikaa kumnduu mnduu mguruu mnduu mgataa kali unyalah kuvaa mwivii nikivune sasa mnduu hulah sasa mwakwirana naye unyalah kwikaranayee. Nidukaahamgorovaa yenyekena vaanah warie naiv <hesitation> waivikah kuy <hesitation> kwaivyo mnduu mgataa trakuy <hesitation> hezaa mduu mgataa trakuy <hesitation> noulizanavavolah zimemeziiyoo mnduu niwavii trah kunduu trah renaga <hesitation> mnduu mlai ukarakuu nagan <hesitation> navorah eee <hesitation> <hesitation> nyenyanjii yani akuvol <hesitation> sinyalah sinyalah usundeku mmaisha akuvol <hesitation> tugaaku kagokhoo ulolah mnduu nakuvol <hesitation> tugaaku kagokhoo chigirah mnduu mlogoli yayanzaa kutaga zigokhoo uguleku kagokhoo mnduu akuvol <hesitation> tugaaku kagondii mnduu akuvol <hesitation> ee <hesitation> <hesitation> yaliutuguku zuguzah hayaah yugenyekah av <hesitation> mlina wovoo kuhinzii ndayanzaa sana vanduu ndayanzaa mnduu mlimii mnduu milimii afadhali ezii kwikara awehaoo natagaa tundutue kali ndakonyah kusemberah nimanyii kandii hiziii nkutrah kwenayoo naizii naizii kandii kazia mlimiii gwene gulah ndigilahku kinduu kweneharah lakini umnduu kandii amanyi kugimalah kigemb <hesitation> dahv <hesitation> kali amanyi kushagah lukuuu dah no mwiii imbazii amra amra vuzaa kali kwiitemah vuzaa eeeee <hesitation> umanye vanduu valah kali mikono waveeku kali no ulah chivekuu nooomm kugizanah vaanah mnduu ata amanyi kukarah zuguzah dah mnduu avekuuvuzaa kwaivyo. Kinduu hinz, <hesitation> ndayanzaa mnduu av <hesitation> nabidii. kungasii yamlimii, kandi mnduu hayanzaa kurendii kurendii kurendii kurendii kurendii kurendii kurendii kurendii kurendii eeeee <hesitation> kwiri, hinz <hesitation> ndayanzaa mker <hesitation> wangee. mkivunah, mkere yag <hesitation> naveengoo ndiii, mwana hag <hesitation> nge <hesitation> school fee's kutungah. vitungiroh visukuli m <hesitation> eee <hesitation> hinz <hesitation> dagah zuguzah. atangaa. vunguzah namwanahngee. asomah. ku, mkere ngahuyo ndio umlangah, chigirah. ngaa. akorah ikuyazaa. ku, genyekana usundekuyee. ulah. basi mnduu nakorarah visharah ulorah mndu nakorarah visharah chigirah madikuu nganooh vanduu, vanduu. valah. watav!! <hesitation> Nenenenene, nimilimi. ivisarah wakorah viasarah zizakuyuu mnduu visharah hav <hesitation> kandii. ukarenayeakuvol. <hesitation> ee <hesitation> igwo. kuu hinz <hesitation> ndayanzaa vanduu viasarah sana. ugwimii wanduu waviasarah mnduu. mm. Yani, yani yani, vunduu mguruu nindolah mnduu akuvolah korahikii korahikii korandii korandii, naiv <hesitation> uzia uteve. utuliahi nodukahwiri. nodukahwiri. nodukahwiri. kalihinz <hesitation> neenyah gorekuu ndio, kalii hinz <hesitation> ndenyaah korekundio basi, naiv <hesitation> usundah mvuzaah nokorah kali iv <hesitation> nosundaa nokorah ukore. pakah, unyolah, ukorahku, lakini. hunyol <hesitation> mnduu akusendemah vuzaa hara.